Remane rsog na estelinele noryog resk natubue chid sto, ya y pues yeture mank sekna leli rsob yakya siknare wank nuyul kal nulawikas atera mardu roma guelgzə te naraman sara manesio cansare macayo derema buelt, chirbierama birun rama kyitrama xonrama ateninarayuyukay kansad apor siempre norama.